Kumbukumbu inanapitile pano inchili ene mwanche ibada ya kuingila ishule niza nalinene mpenzi wa mipira napezile nakunda sana kuchina umupira baada ya kuchina imipira nalota ngati mbona imipita kwene akula akula ukina uwa tegua vikwene vino nkulola impila vii niza nati <hesitation> nemwi kantaye amambo ya mpira niza nanza kunanii niza nanzya kulima katika angeinchili nene mwanche nanazizye ibustani ange inchili nasaka mpaka sasa hivi nemwi nene mkulima wa bustani kwaiyo kama ngi inyanyi zya chaka chaka insikala inyanyi zya mafwa.